אה מַאלְמֻהִים תְּצוּת פִּלְאִנְתֵחַאבַּאת חֵית צְוּת דִיַאלֶך הוּא וַסִילַה בַּאש תְּעַבֵּר עַלַא רַאיוֹך וּתְשַׂהֵם פִּתְּגְ'יִיר לְאָמּוּר אִלָא מָא צְוּתִיש רַאח כּתְחַלִּי נַאס אֻכְּרַא יְקַרְרוּ פִּבְּלַאסְתֶּך וּמוּמְכִּין יְטַלְעוּ נַאס מַאקִימְתְלּוּכֵּש אֶת־תַּצְוִית חַקּ וּפִנְנַפְס לְוַקְת מַסְּאוּלִיַּה וְחַאסְנַא נִסְתַעְמְלּוּה בְּוַעִי.